སྔགས་ཆ་མེ་གི་མེ་ཆི་ནང་སྔགས་ཆ་ལོ་པར་ཆ། ཐང་ཀེན་དི་ཆུ་མེན་ཟུང་། མེ་ཆི་དེ་བལྟ་དེ་གནང་ག་ཧེ་བལྟ་དེ། དེ་སྔགས་ཆ་གི་ནོསམ་ཐང་མེ་བསྟུབ། ཁ་སི་སྔགས་ཆ་གི་དོས་མཐང་ནའ་ཡང་། ཨ་དེ་ཐམ་ཆ་ཐལུ་འི་ཁ་མི་སུ་ན་དེ། མེ་གི་མེ་ཆི་ནང་སྔགས་ཆ་ཡུག་ཁན་སྤ་རུང་། ཡུག་ཁཐམ་ཁན་སྤ་རུང་ར་སྔགས་ཆ་ལོ། པར་ཆ་ཐང་བཀྲེན་བལྟ་དེ་ཟུང་དོའོ་བུ། ཡུག་ཕྱིགས་བའི་ཀབ་སུ་ཆུ་ལེ་བར་ཆ། ཕུ་ལེ་བར་ཆ་བར་ཆ་གི་སྔགས་ཆ་ལོ་ཀབ་ཏེ་གི། ཏྲ་སྔགས་ཆ་བར་ཆ་གཅིང་བདའོ་བུས། ཨ་དེ་ཕུ་ཏེ་གི་སྔགས་ཆ་གི་དེ། མེ་གི་མེཆི་སྐར་དེ་ཁམས་ཅོག་གི་སྨེ་མེ་འབེ།